<noise> اكتر فيه باكون مضايقة حاسة انه وكت سيء لما كن عندي شغل على ملف كابير خالص، وفجأة اللاب توب ابتاعي باظ، ووالشغل دا انا كنت امطبقة وسهرانة عليه المدة يومين من غير نوم- يومين متواصلين من غير نوم. ففجأة الفايل ملقتهوش على اللاب توب وقعدت نبكي ، وكنت حاسة نفسي مضايقة خالص والعميل استاء وبعدين رجع اداني وكت..